<hesitation> Omulimo ogu nkukora bwiire bunu ndi mulimi, <hesitation> nindima ebihimba ebicoori, ebitooke, ningwegondezaamu muno, ningwegondezaamu habwokuba nigumpa sente, ninsomesa abaana bange, nimbariisa, <hesitation> nitutunga kyoona ekitukwenda